நாட்டுப்புற இசையைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது. பெரும்பாலான மக்கள் அதை கடின உழைப்பு. கிராமப்புற வாழ்க்கை காதல் மனவேதனை. குடும்ப மதிப்புகள் தேசபக்தி எளிய இன்பங்கள் மற்றும். உழைக்கும் வர்க்க மக்களின் அன்றாட போராட்டங்கள். மற்றும் அனுபவங்களை மையமாகக் கொண்ட பாடல். வரிகள் மூலம் கதைசொல்லல் போன்ற கருப்பொருள்களுடன். தொடர்புபடுத்துகிறார்கள் கிட்டார் மற்றும் பான்ஜோ. போன்ற கருவிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அமெரிக்க. தெற்கின் மதிப்புகளை பிரதிபலிக்கும் ஒரு இசை. வகையாக இது பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது.